Oua va de mòdda o tofu, che mi no ò mangiou e no sò manco ben de cös'o l'é fæto. Però o va tanto de mòdda pe quelle gente che no peuan ò che no veuan mangiâ a carne. <hesitation> Però à l'infeua de questo l'alternativa ciù sencia son i legummi dieiva, donca faxeu e çeixai ciù che tutto, che gh'an e mæxime proteiñe da carne e costan de meno.